मोर अपने रंगीन पंखों का इस्तेमाल अपने आप का आकर्षण दिखाने के लाने करत है। और अपने रंगीन पंखों का फैलाकर नाचत है। तथा वह मोरनी का उकसावत है। कि वह मोरनी उसके साथ आगे यों संबंध बनाए। के रंगीन पंख देखाकर मोरनी आकर्षित होत है। तथा उसके समूह के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हुई जात है।